Algeria sagale gudaa sagale manyane hinyati sagale ifela workia won kuli fon fa kuli nyati supune hiduti kahawane huntumeti won biri tumeti kadhalika mukate sukariane akama nyati boflonen hinyati sagale ishian sagale lalaftua sagale miyotu sagale cholle amine daba midasa kabdu.